دراسة التاريخ مهمة لأنها تساعد في فهم كيفية تطور المجتمع وتجنب الأخطاء السابقة، المعرفة التاريخية تعزز الفهم الثقافي والهوية الوطنية.